Mi yelan mi arta debbo am mayugo. Ngam tomi mayi mi acchi mo, o hakkilan be risku am je mi acchi, o hakkilan be saro am, o hakkilan be bikkoi am, o hakkilan be derdiraabe am o wanna be ko handi be ko be yidi pat.